खाना पकैना तेल तमान किसिमके हैं। जस्तेकी लाहिक तेल, सुर्यमुखीके तेल, सोयाबिनके तेल। उस्तिही कर्के विभिन्न जनावर ओईन् मह्ती निकरल तेल। उस्ती कर्के जैतुन् के तेल, नरिवलके तेल आदि इत्यादी। अब कुई तेना हाम्रे <hesitation> तेना पकाईक् तहिन हमरे लाहिक तेल आऊ सूर्यमुखी के तेल प्रयोग कर्ती कह्लेसे कुछु पकौडी होइल पुडी पकाईक् तहिन हमरे सोयाबिनके तेल प्रयोग कर्ती।